Eso, pues chin ra´dza bwín chxí chxí gui bidzín cun toalla, ya que láhan gubidzí, chxí chuhun estee, núhun pomada o shidshá cremuhin para dxie´guhun, chxí chxí chxí dzáhan bue´guh giréc bishídxi yícahn dxicdxíchicaluh chxí chxí chxí gunluh chiopa, tuhbi gah bueduh cada ladu churá listón lóhon, dxiedúhn gahcan. bueduh ahchxí delah ndxhíu huhu riugah gel yíhcan, galóh gudzac rahban bue´guhm chxí chxí chxí chuhu gel yíhca bah, del ahyí shpuedubah bahyi, del náh este. rdxiáac yíhcarahba gunáhc rdxiáac yíhca ndxhíu, huhu ra´cah cha´yih chinuhrahn garalóh tih ruhunrahba náh ahchxí ca´dxi ay shí gucah tíh nin tuhbi bueduhdza. ay gu´ca yícahdzabah, ca´dxí del náha huhu gará culor tih bayih, shdxiáhan shñáah shdxiáhan gu´dzi, nagáa shdxiáhan, bwín nin náha, nin núh to´pa yíhcañih. rdxiáac gah nagáhsa, ya bwíngah nin nagáhsa, yíhcañi rchxiáarahgabahn culori nagáarah, nashñáahra, gu´dzi rah rchxiáac rahba yíhcarahba náh garalotih rúhu. bwín del dzigah ca´dxi.